وي وكان تكون كاينة فواياج للمريخ بونون عام نروح, سا سوغس اون بون اكسبيريونس حاجة اون فري ديكوفارت و عام ماشي حاجة لي تغيضك بارسكو حنا عام بارفوا راك تفوته بلا ما دير والو بلا ما دير حاجة انتيريسونت بلا مام با ما تعقل عليه, سما ان فواياج اونيك لا بلانات مارس ما غاديش تقول لا